Nʊ a yəlam jə bʊlalɨ a mʊgɔ nəl məndi gəmi nəkəla nənɔ a ni yɨ a Lofiyoi, a maa mi melalɨ nənga ta kang məndi melami. Daam gəna daayɔ a yəlam melalɨ a kəga a daa mə woi. A tabɔ nəla nəl, a maabɔ kii təbo kaa nəl, jou bənde dɨ gə bə be a daagɔ woi. Nəngɔ a maa nə betiyo bə bela nən yɔla gəlalantalɔ a gəlala nyo. A daa nənɔ gəmi nəba yɔ gəlalantal na Kwaamai nəba gəla, maaji gən na nʊni a maa maaji. Nʊ a yəlam daani a yəlami jə melalɨ a daami gəmi kaa malami kaa fei wo nəngɔ nʊgɔ a jou jangajəl a mə gəmi. Kwamago mə doum gəlalantali, galana be ba jəggi n mwal su nəngɔ a fuwa naa mi a ya nyai a daagɔ mə woi, nəngɔ n yəla n be, na beyɔ gəlalantalɔ nan maa gəlalantali maa mi maa tikalɨ, nɨ nɨ jʊnɨ nyo, nɨ nɨ jʊnɨ nyo. Bali ni kəngkəni mi wo youli jʊnɨ ga suwai mə yəla mə be ba mə ja kəga nən mə maai wo kənkəni mə ja jəjalənle a kebɔ gɔ. Wo kəngkəni mi gə wo youli, jʊnɨ a suwai a yəlem melalɨ a yəlam mi jə tikalɨ a yɨ mi gəm. Ya bəmtənne tetəla miyo tetemi diso bə nenemi. Ja maa mi melalɨ nyan a wʊnɨ miso ma twable, kan tuwole nəl kan maale jʊnɨ nyo, be bwa nəl munɔ be maa jʊnɨ nyo, melalɨ jino a tikai a wʊnɨ kəngkəni mə yɔ kəgga nəbɔ gəm mi mə nən nə kii. Mi mə nən nʊnɨ tɨle nən ga kɨlan bəbɔ gi n maa melali ga mʊgɔ ja melami a mʊgɔ lɔ a wʊnɨ a tikai a yɨm məndi gəmi a wʊnɨ a tikai a yɨm məndi gəmi daani a maa mi tikali. Ya bəmtənne fatəlam miyo nən nə yɔ gəlalantal na maaji Kwaamai, fatəlami ja maa mi tikali, yɨm nənɔ nəbɔ ji a tikai. Ja melali mi kanjalɔ gəlala nyo a wʊni miso mə twablei wʊnɨ nən yelam fatəm nəbɔ ji, a gəlatəmi gəm ba mə ya maajigɔ mə maa bəlatəm na gəlatə mi ja bela jʊ a bwɨ a dəgji ja belayo, yɨmɔ nən yɨ nəbɔ ji, jʊnɨ nən maa nəbɔ ji təbɔ tangən kanjəltəbni nən melalai nəngo jʊ a dəg ji ja bei. bajə ko shəktəm mɨ n shək kwamɨgən nəngo ba nən yɨ nən mʊrka dul təbɔ ji ja maa melalɨ, ja <hesitation> ja bɛ a daagɔ mə woi. Kanjəltəbnɨ. tikai a suwa kwan wunɨ nəfitəmɔ a lada nyo daa maajigɔ a maa mi fekali, maajigɔ mə maai daagɔ mə yɨ wo pər gwamiyo na mə fə naa lɛi nəfitəmɔ suwalegɔ n n gɔ danɨ gən maa nyɔ gə daanɨ gən maa nyɔ, gə daanɨ gən maa nyɔ. nəba gəlala wʊni ja be mile nən kel na ja ko daani mə maabɔ a bʊmi, gə daani n fə naa wo tai fe maa nyɔ, to daani a maa mi tikali a fɛkai, <noise> daani a maa mi tikali a fɛkaɨ. Na na nəfitəmə yɨ yɨ nyɔ gwami n jə fulotəm nəl. Mə ma swɨle nəbɔ a maa melali kanga kaam nəb a melami nan mela kaam nəb gəm diso kandi ja yɨ ja dəng jʊni mə maa jim mə mela jimiyo a maa jim tikali a kəga ni gəm